Nino xa dakainó ngueno ti diná no ká, ka o'on tinguino nrida ni to'ó ho xana ihó, xhituano ho ho nuké te datinono te ndada tinó iin tindakuté xhingana nadaguinó, nradaguinó daken kenenro nrida nituxa ku on, ñoxuante dada nino iin yaxhi té dakeno pintura né, en nreda color xa'á ho naini no té ta dakaino ngueno na nakendo nguili nguili nakendo ngueno ná xhiti ngueno ho no keno.